Chì in Italia a-a giornâ d'ancheu, pe accattâ unna machina ghe veu un muggio de palanche. Pe accattâla neua ghe vorrià in media trentamia euro e pe accattâla deuviâ a-o manco vintimilla.